og lærisveinar hans hafa hannað eru undir á sýningunni innblásið af

Guðrún Sóley kynnti sér sýninguna og hvernig

á og finnast til dæmis vera gamaldags

þó þetta sé kannski áttatíu til níutíu ára gamalt sýningin ber titilinn innblásið af með sjálfbærni að leiðarljósi og er sett upp í tilefni af fimmtíu ára afmæli Norræna hússins rauði þráður sýningarinnar eru tengslin milli góðrar hönnunar og betra samfélags við setjum fókus hérna á

sem er náttúrulega eins og flestir þekkja heimsfrægur finnskur arkitekt sem teiknaði húsið og bara í raun það sem kannski færri vita að hann teiknaði húsið sjálft það eru flest húsgögn

hans hönnun og hann meira að segja hannaði lóðina í kringum húsið þetta fallega umhverfi sem margir þekkja hérna í kringum Norræna húsið til dæmis eins og tjörnin sem við sjáum fyrir framan húsið manni finnst hún eiga náttúrulega heima hérna í í Vatnsmýrinni en hún er teiknuð líka og var til dæmis grafin sérstaklega búin sérstaklega til fyrir húsið þessi heildarsýn er mjög skemmtileg og einstök segðu mér aðeins frá gripunum sem hér eru samankomnir við ákváðum að taka ekki bara heldur að í tilefni af afmælinu komast aðeins nær samtímanum með því að fókusera á finnska hönnuði frá ýmsum tímum sem hafa í raun starfað undir mjög yfirlýstum áhrifum frá Aalto þannig að hér sjáum við bæði sem sagt hönnun eftir

ótrúlega spennandi hönnuðum sem

á ólíkum tímum eða eða eru mjög innblásin af honum

allir hönnuðir á sýningunni unnu fyrir

stofnaði ásamt fleirum þar á meðal er sýningarstjóri þessarar sýningar finnski hönnuðurinn Ben af

til dæmis hönnunin er

mjög eftirsótt út um allan heim hann er náttúrulega alltaf að vinna með þessi náttúrulega efni viðurinn skín alls staðar í gegn það eru þessar einföldu línur fallegu einföldu línur þetta ótrúlega góða handbragð líka

hannaði mikið fyrir opinberar stofnanir þannig að húsgögnin hans þurftu að vera falleg en þau þurftu

líka að endast þegar maður lítur yfir alla þessa innanstokksmuni sem hér eru til sýnis þá eru margir þeirra mjög kunnuglegir Íslendingar virðast hafa mikinn smekk fyrir finnskri hönnun kannt þú einhverjar skýringar á þessum sameiginlega smekk þjóðanna það er bara mín kenning en ég myndi halda

þessi fína blanda af miklum gæðum náttúrulegu efni og síðan

fallegu mjúku form þetta er náttúrulega alveg ómótstæðilegt í Listasafni Reykjavíkur má nú finna útskot íslenskrar fjöru þar sem píanóstrengir skilja milli himins og jarðar og öldurnar sverfa egóið að sögn listamannsins Önnu Fríðu Jónsdóttur sýningin nefnist tónn og er blanda gjörnings innsetningar og tónleika Guðrún Sóley fann Önnu Fríðu í fjöru anna Fríða lærði myndlist á Íslandi og í Vín og hefur sýnt verk og gjörninga í Bandaríkjunum og Evrópu þessari sýningu stýrir hún tónverki úr

á að einstaklingurinn er hluti af

tónn fjallar um að ná

tengingu við sjálfan sig og náttúruna og hvernig við förum að því og mér finnst ég sjálf aldrei tengdari nema

við hafið þess vegna nota ég þennan takt í hafinu og mér finnst einhvern veginn eins og þá þegar maður stendur í miklum öldugangi þá finnst mér ég tengd þess vegna reyndi ég

mér sjálfri að tengja og finna minn tón og við erum alltaf einhvern veginn að berjast við að reyna að heyra í okkur sjálfum og finna sinn tón á móti þessum

sem náttúran er og þessi stöðugi taktur sem við búum í sem sem náttúran færir okkur verður einhver eðlisbreyting á náttúrunni þegar þú ferjar hana svona inn í ramma listasafns já vissulega vissulega þetta er náttúrulega kannski ákveðin ákveðin niðursuða að reyna að velja element og fókusera á ákveðin element sem við kannski náum ekki að gera jafn vel í náttúrunni af því að þar erum við stöðugt með vindinn og

öll hin elementin líka

er maður kannski að njóta þess bara að finna finna steinana undir löppunum eða bara hlusta á taktinn þetta eru tónarnir það eru nokkrir mismunandi tónar þetta eru

það einhvern tímann að mig langaði að tengja saman himinn og jörð og í gegnum mig rann einhvern veginn strengur sem ég gat spilað á í maganum og hérna er

það er búið að vera áhugavert ferli að velja rétta

grjót kom frá frá Hornafirði síðan áttum við náttúrulega

mjög skemmtilegur dagur hvaða áhrif

framkalla hjá þeim sem heimsækja sýninguna kannski bara og gefa sjálfum sér